Tíin nā nedava tíi na ne ñá kuiñi nī tɨ́ taꞌan tɨ cí vevií chikunduutɨ ñña ntée dɨ kúntuꞌu tɨ kuntiú tɨ íkan ntio kāꞌn ní dɨ taꞌan tɨvi kanetíi na kɨtɨ duka chá ne dá kāvá dií chi é steetíi naniꞌi tɨ kúi náni taꞌan tɨ vathi iō dávāa tíi na ne iō dávā tíi na ne tuku ntáa tɨ xé tsi tɨ kɨtɨ xíá nekādā é nani taꞌan tɨ itsí o mí nani taꞌan tɨ́ ne kuéꞌen tɨ n ste kuéꞌēn tɨ ne se tentɨ́ dithi tɨ ditin taꞌan tɨ kúntuꞌu tɨ ntēntɨ́ dichi tɨ é stee taꞌan tɨ ne tanto de kei n ste ɨɨn tɨví ɨɨn stuku dɨví náni taꞌan tɨ́ntuví tu ne ntuví tɨ duku ā táde tu nádañēꞌé taꞌan tɨ ne kada né dukan náni taꞌan tɨ ne in kā ditó citíin na ne mátee tíina kúitɨ ne vathi dukān nta éde tutantáa ño ñāꞌa i kādā é naniꞌi taꞌan nko niꞌi ña niꞌi ngo ne kuéꞌen ō ne káꞌan o ndiusi niꞌi ña kuéꞌen ō ne nakaꞌio ntaꞌa ña ñaꞌa ñaꞌa da kuéꞌxi náni taꞌan ko niꞌi a ne kuéꞌen o ne nakaꞌio ntaꞌa ña vi da kuñuꞌu kan nte kɨmi o niꞌi ña dukaan ñāꞌa chá ne tá ña ntaꞌa ña ñoo ne nakaꞌio taꞌan ntaꞌa taꞌan nkō ne. Este vóꞌo io nántaa io niꞌi ñā káꞌan ñaꞌa ixin ña ne kueꞌen ñā ne duntáa tiína xɨkɨtɨ í vāꞌa vóꞌo io naní taꞌan niꞌ tāꞌan ñɨ ne náni tāꞌan tɨ́ ne nadañēꞌé taꞌan tɨ ne éstē kada neé kadā í é i kuēꞌen tɨ nántīkón tɨ tóꞌo tɨ ne kueꞌen ñā ne kueꞌen tɨ nántīkún tɨ ñāꞌa ne ñá nte īó tíina inanaa tɨ kanee duntáa duntáa tíinna ne duntáa ne ñóo ñaꞌa dava ne ñóo ne ñaꞌa cí ña kuíini io taꞌan nko kueꞌen ñō ne nté intusin ña káꞌan io ní taꞌan nko ora te kāꞌan ña ntiusi niꞌi ngo ne nté ñaꞌa da xiko kóo io ñña ña dícin ni ñō taꞌan nko ne kaneéu pues duntáꞌa io taka tíinna kɨtɨ ñaꞌa kuiñɨ ní taꞌan ñɨ kueꞌen tɨ nántio kaꞌní tɨ tāꞌan tɨ kueꞌen tɨ náñeꞌe ne tɨ tāꞌan tɨ kueꞌen tɨ duntáa duntáa ne ñóo dava io ne in kadidó csi tíina ne nade kɨ̄ꞌɨn nade kanaá dɨ ñō thí ān jee kɨtɨ́ kúitɨ ne vē tsi nañéꞌe tɨ kueꞌnté ña é te ntuku ītɨ inantíꞌje kɨ̄tɨ kuitɨ tsi dāa tɨ ne māte kɨtɨ́ kuitɨ ne ve tsi náde kuíꞌni dɨ ta ka te ñoo ñaꞌa kuiní go ne duntáa dɨ tí é ste vóꞌo io naní taꞌan tɨ ni tāꞌan tɨ.